Bër an atye kï ryëkö kite më twak na bër ëk ïmïö thon ïcükö cwiny ewodhi nökënë ëthïnö n'odong ï kori më nyutho nïgï bër ka kwan na yaa kï tic na bër na in ïtïmö

Yodhi më bïacara kwan könyö peci ï yodhi na papath mükwöngö, kwan mïö ngec më cath, më arïö kwan thon mïö ngec both jö më ï pacö kite më gwökö magoba n'enwongo kï ï bïacara na thïthïnö

An amarö rwatara kï jö na nyen ëka thon amarö makö okone ködgï, pïën jö na nyen kelo gïnï ngec na papath, jö na nyen mene mïö thama na bëcö na römö mïö in ibedo kï kwö na bër ï kabedo na in ïkwö ïë.

An k'amïtö ngeo nï athïn-na kome önwëng, më acël mërë athïn nwongo dhögë ba mïtö cem, më arïö athïn ölïdërë ökö rwök, më adek nwongo gupu ope ï kom athïn.

An athamö nï ëthïnö k'ëthïn anyira myero öcïdh gïnï ï cukul pïën anyaka ka ökwanö nongo obedo döngö ka pacö gupu na onyo tëkö ka pacö ocung ï wi athïn anyaka ëka athïn anyaka n'ökwanö wie ba wil kï pacö karë kï karë nwongo thamö pï pacö na ën öya kï ïë.

Kwan ömïö angeo lëb münü, ömïa angeö twak kï lwak, këdë ngat mö obino na ba ngeo lëba an atwak këdë kï lëb münü. Më arïö më thon ökwan ömïa angeo kite më bedo kï lwak nï bedo k'okone bër bedo kï lwak bër.

Gina bër kï gwërö jö kïbëc kï ï pacö ënë nï ka egweri ka ekobo nï ëk ëgwër jö ï two mö ni na bino ni nwongo emii dong gin mörö na bino gwököni ökö na bër na kono kadï gin mörö na rac na tïmërë ï komi ope.

Athïn römö nwongo two cadö kinge tuko kanya ba leng nwongo athïn ka otuko pïën athïn ba ngeo ka ba in pwonyo ka ba in aya mërë ibedo na cwöcwök kede më nënö nï athïn-na myero ko alwök cïngë ökö onyo myero ko anën nï gin na ën camö tye na bër inwongo nï athïn bino cakö rëpö cïngë arëpa ï gi acama kun nwongo kudi mö na thïthïnö na wangi ba römö nï nwongo do tye ökö ï cïng athïn ën gin na mïö athïn nwongo two cadö ënönön.

Yoo na bër rwök më gwökö yugi kï ï pacöna ënë nï myero aküny bur yugi ëk yugi më ï pacö kïduc më ï öt më dyekal ëcïdhï ëpïkö ïë.

Tuko n'ëthïnö më kabedona marö tuko ënë nï ëthïnö tuko tuko n'ecwodo nï adïnadïna do. Kobo nï adïnadïna do adïnö kori k'öpam amïa wang amïa wang puk capari n'opong bïc ëthïnö cïdhö pono ökö cë dong in na wono ëdïnö kori ni ïya më rangögï tëk enwongi nï tap nwongo in myero dök ëcïdh edini.

An thama na an arömö mïö anyodo n'athïn mërë ödönyö ï dul ka jö na kitegï reco ënë nï arömö kobo n'anyodo nï twak k'athïn-ni kel icib pïny moth cë inyuth nïnë mar pïën ka in ïcakö redo k'athïn areda ïnënö ngat iwotho ködë ni obedo gïnï köman, obedo gïnï ekwoe, obedo köman no, kob n'anyodo nï in ba ted mönö dëk mö na mït n'athïn-ni marö ikob nï nya loki bin mönö kany ka dong öcamö oyeng, ikobo nï athïn-na ïtwak ködë moth kï dwön na bër kï mar ïnënö k'athïn wëkö koth jö nön ökö onyo lökö kite mërë cë lübö yoo na myero ën ölübï.

Nywakö jami na thïthïnö calö olyedi rac pïën ka ngat atye kï kudi two jönyö öngölërë k'olyedi ëka ömïö remo mërë örwatërë kï më ngat n'ope ködë nï mïö dhanö n'ope ködë nï thon nwongo two ni.

Gin na nyutho nï ngat mörö ni tye kï par, onyo kï two par ënë nï dhanö ni bedo kënëkënë, dhanö ni caa ducu oketho cïngë ï tike, caa ducu nwongo thama mërë bor ëka thama mërë ba niangi